الوظيفة اللي راح أكون سيئة فيها بشكل مبالغ فيه كمان الوظيفة اللي أنا ما أحبها، يعني اللي أنا ما عندي فيها خبرات وماا أبغى آه وكمان تحسها صعبة كمان يعطوك مرتب جليل، فأكيد أنا ما راح أحب هذي الوظيفة، فما راح أطلع فيها أي مجهود فبالتالي، لأني أنا مغصوبة عليها فبالتالي راح <hesitation> تكون بالنسبة لي سيئة وكمان ما راح أنجز فيها أي شيء.